Ny ramanavy zany da afaky mivezivezy agnaty haizy ao amin'ny alalan'ny fandrenesany sy ny fahaiza-manaogny. I io koa da mampiasa ny volony sy ny endriny mba ahafahany <hesitation> hifandray amin'ny tontolo manodidigna.